Molo di hami na alak mandailing on kan sonjia do adong do budaya memang aha muse alak lai kan ke he ma iba kaluar sian ni huta niba kan mangaratto ma iba kan ima kadang kan mangaratto manjalai pangomoan ma i huta ni alak i kan molo goarna molo sannari kan mangaratto bahat na sikola do aso mambaen pade pangoluan i kan sikola ma iba mangaratto ma sikola kuliah ma dokonan na kan kuliah baru i sian kuliah i kan baru ma iba manjalai pangomoan na pade na so ulang songon na so ulang na songon na korja na i kobun ma iba i kattoran songoni kan molo alak na marpandangan pade sannari sonido karejo borsih iba inda karejo na i kobun ma soni kan alana ma margeser nilai nai kan. Mala na madung margeser nilai nai kan padahal kadang songonjia pandokonan na kan <hesitation> karejo i kobun pe adong do hepeng na karejo i kattor pe adong do hepengna kan na na dia do na pade baen pangoluan niba na dia do na pade baen ngolu niba kan baen roha niba i do parkarejoon kan molo pandokonan na idia na layakna idia na pade na inda dong iba targantung diri nita dei maligin na i kan idia na padena tu hita sanga i kobun do kobun pe kadang kalah do kantor an ni hepeng na ligin ma kadang molo adong kobun nia kan adong kobun sawit nia adong kobun gota nia adong kobun coklat nia tar tolu hektar sanga sakobun tolu hektar berarti sambilan hektar ia sabulan ima sabulan adong dei tar dua pulu juta lima belas juta dapot ia alak na kantoran kadang molo maligin epeng gaji nai do son dia tolu juta do parjolo baen bahatna lima bolas sapulu i pe molo ma madung i ginjang do pakkat nai tai molo kobun inda dong pa-pangkat pangkatan kan tai ima akkon memang molo goarna pe karejo kan. Alana akkon serius do ita akkon konsisten do ita malakukan nai kan i do molo ideal ideal na ideal ni diri nita do songon dia ita mabaen pade pangoluan nita kan ido sian karejo i bisa ita mangolu bisa pangoluan ni keluarga nita kan ido na goarna ideal i molo jau do.